الصّبر بالحياة هوّ أساس كل شي بالدّني لإنّو الإنسان إذا ما عندو صبر على شي ما عندو حياة بي هالدّني لازم أصبُر على إنّي أنا كيف بدّي إمشي بي حياتي، كيف بدّي دبّر أموري، كيف بدّي ساعد النّاس، كيف النّاس بدّا تساعدني، حتّى أنا أصبر على كل شي حتّى الأنسان إذا إجتو مصيبة لازم يئول الحمد لله على كل شي إنّو هيدا من عند ربنا لإنّو الله حيعطينا الصّبر والصّبر لمّا بيجينا من عند ربنا حيكون كتير منيح لإلنا لأنّو ربنا بيعطينا الصّبر حتّى يشوف مدى ئوّتنا على الأرض إذا نحن أوايا ولّا نحن ضعاف، ونحن من شان هيك ربنا كب علينا الصّبر ونحن عم نصبر حتّى انّال كل شي بدنا ياه بي هالحياة بي طريئة ما نزعج النّاس ولا نزعج الّي حوالينا ولا نزعُج نفسنا أكتر شي. <noise>